Êntà pìé l'aspirapulver e paselu dapertüt, ëntà spusté për ezempi ël leit, le cadreghe, pasé sut a le cade le cadreghe, sut a gl'armari, spusté tüte le coze për pasé ën tüti i cantun